كنت هختار اني اكون صقر لأن الصقر معروف بالشموخ والكبرياء والقد كمان هو قادر على الطيران يعني طائر ف دي حاجة ممتعة جدا بالنسبالي كمان نظرته حادة وقوي جدا وسريع وهو مفترس موجود في قمة السلسلة الغذائية كمان عايش في البرية ويتمتع بالحرية